A na xeꞌna nge nthia tuchjuin, chjoka, piña, manzana, ciruela, <hesitation> papaya, na xana papaya bani tuxethu piña nexina cho'na, manzana nexina thi tho runda ne ni xan thusan gutho saon jua gen nthia tuchjuian thengijna pra thi itseꞌa ni gripa ko thi nge nixin ni gen nthia tuchjuin thurenexin ni nge tuxrexin tho pero xe tho tsin tho sine, sine ngaxin o thu color rosita <noise> nixin kexeꞌe thoro yuxin chundaꞌa tsee thi tho cha tse tho rugunda ntho tula ya me'a usea sine ni tho latsja tsje ni se bangi tho ngitho yaa se thoxre tho manzana nexina turigin tho la xrajen nkaxeꞌe mea na thixi thi thi tse ngaxiꞌin yaa mechoꞌa thixin thi thitse ngaxiꞌin chroꞌa mexin neni thu manzana tsia kueꞌe tho mexin chjan thu ana tsichaꞌna thi xama xa xa ndathu kathi kjan xao thi manzana ya nchi kjue tsigu xranch'i xranch'i ruju neni ch'uas neni tho manzana'. <noise>